أحب اني أسمع الموسيقى الكلاسيكية الحلوة اللي تحكي قصة جميلة وتدخلك في أجواء من الهدوء والسعادة وحتى تحسن من مزاجك وقت اللي تستمع اليها, ومن أفضل المقاطل موسيقى مالت أحمد زليخ الفنان البحريني كان و بعد عندك موسيقى ياني.